Wuta hiya pathu, hiya muthu, hiya makuru, hiya audu, hiya umtufu, hiya unkuwa, hiyu mudufu, hiya untsisu, hiya unithu, hiya kumu. Kumu ga sudiyafau kumu gap o muthu